Ovum hannjum ke dafirgal, ta huɓɓi hiteema sai ngaata nyamundaa maa ndem maɓɓa, so foptii tom hey ngarta ko ndem ndi ɓendi.